आमतौर माता देखा जयो तो रेस्टोरेंट में झका चोरा काम कराया करा है बना इंग्लिश में वेटर खिया करा है। और बा वेटरा रो कम होता करा है कि झको भी नवो कस्टमर दुकान में आवा बाकि अची तरह हुं खातिरदारी करा है। खातिरदारी में दिखाया करा है बा सभु पहले वनरा वस्त पाणी री व्यवस्था करा है। और टेबल माता बंकन ओर्डर री जो बुक हुआ है बाकी टेबल माता मेल देवा है। जका कस्टमर जो चीज़ चावा बिना हलो करन वता देवा कि मंह आ आ चीज़ खाना री वास्ता लन्न देदूब। वेटर को मोट्टो मोट्टो कम हुआ है कि बिन्न चीज़ ना जल्दी ऊ जल्दी कस्टमर तक पहुचावनो।